Taja se mandua ye papaka pandepo re jaeko ata añe ayuvanga, ajta ayvanga tata amueta gol pandemo iru equipo paraete reta güi jaema jukurei aja se ayemongueta se mandua kuare ye.